<noise> Nasaa zuŋɔ seko ti ba dikɛ yɛregɛ bɔ'ɔ tiŋa la san dɛgɛ bii sɛla san ka'ɛ lirum dɔ ti fu bɔta ti fu duuse ti la yese, la san dɛna la sɛla n nan kɔ'ɔm ka'ɛ lirum gee ka ku'e, fu wan iŋɛ ko'om iŋɛ fuzanɛ puan, ŋmɛkɛ wa'am na duuse di yeseri mɛ. Di san le dɛna la sɛla n ka'ɛ ga'arɛ bini ku'e, ti, la nari mɛ ti fu iŋɛ ko'om iŋɛ lɔkɔ puan, dikɛ fuzanɛ iŋɛ ko'om la puan, ŋmɛkɛ, ki'ibo san bɔna ti fu pee di, fuzanɛ la n la ki'ibo ŋmɛkɛ, dikɛ duuse zi'an la, duuse ti la san busege ti fu le malum iŋɛ ki'ibo ko'om la le pee pee pee bini duuse basɛ ti bu yese.